Mampianatra bisikileta ny zanako izany a mora be izany. Alainao izy an, dia atenginanao ambony bisikileta eo. Dia alainao tagnany dia apitazomanao volagna. Dia zakainao izy hoe mijereva arabe egny fona ny jerevana dia tongotra anao vezina sady vezina ihany ilay <hesitation> inona moa dia izay.